Aukọizim kum e ba otukpo ama. Ohi yọ ujigawa, ohi yọ ukanu, ohi yọ ubini, ohi ke yọ abuja. O wẹ eko duu num ge ma uwa a noo. Bọtu aẹẹ noo ba otukpo ama a, ọdanka ng le yẹ, achẹ ohi ge je ihi gam, achẹ ohi ge fu ochikapa gam, achẹ ohi ke i je igari gam. Achẹ ohi ke i je ije gam. O wẹ eko duu nẹ e i mum a noo. Aẹẹ noo ba ẹga ligbo a, ng ke ma ije num i ga ẹga uwa noo. Ohi ukọọ nẹ alọ ge po ọkẹla ku iyalọ a. Aẹẹ nook e ba otukpo ama a, ekohi odre ohi le nmo um unwu, nẹ um ma ije noo i lan, Num ma ije num ge ya ọọn, ng ke i ta ọlẹ uwa. E ka ami ọọ yajẹ ku aa koo lẹ ọga yum ẹ. <noise> Ng ke i da uwa ka ẹẹnya hum ọtu, num gaa le a, num yiyawu nu wa a. E ke le ya gam, ng ke le le. Ekohi, ng nma i wa ọlẹ, e ke kwu ije ugoyin gam. <noise> G ka ga ọlẹ. Ẹchi ọma, ng keg a ọlẹ naana, ng gaa lẹ ẹhi chọla ọlẹ um gẹn. Ng gaa ka, ng ka ng ke lẹ odre noo hum ọtu le ẹẹ. Chẹẹ ng ke mlẹnyọ gba ọchi. O wẹ eko duuma num ke i nyọ a noo. Ohi uwiiki ee, uwiiki ẹpa, ng nyọ ẹ noo. Ekohi uwa kaa ge kọlu kum a ka amiyọ keg a. Chẹẹ ng ke le yẹ. Abum yajẹ lẹ an. Ng je unwalu lẹ uwa noon, uwa i kọlu um nẹ um i nyọ a.